Paneles solare retako täta ikavi yareko vaera esa kuaretako kuarai jaji yae täta ikavi reta jendi kavi yandeve, ipuere vaera omboejape yande yande ro, yandero kupe, yandero iyike rupi ñoguinoi vaereta jaera kua reta yaiporu